चीपे हुए फल में से हम गन्ना, आम और केला खाए के कहब। और सब्जियन में से हम प्याज का पालक, पालक और गोभी का सब्जी और पनीर का सब्जी खाए के कहब।